داڑے نمے دا پاو کہ اینو نن انت ارین دا ہیتاتے نن تینا باوہ پیرہ غان بھی بنگنن اولیکو دنیا نا پٹے کتابے پا ہیروڈوٹس کہ ارے او لکھنگانے اور اوکا پد بندغاک ہموکا ہیتاتےہلسا کرینو ولے داڑے دا نمے پاو کہ دا دویک ودی مسنو دا ٹکاک ودی مسنو پدا قوماک ودی مسنو پدا ولدانا دا اسٹ ایلو تو ملسا کرینو دائے دا ہنداخسو متکنو ہیتو کہ اگر نن پٹن تا تو ننا اٹکل بھی ایڑے سر مفک ۔تو دانا باروٹ ہرا بندغاک کہ چاہوکاک اسرکہ او اولیکو وار توسرہُرار پٹار کہ دافتے اگر پٹن بندغاتے تو دا امر اراکا دافتا کہ ارے ہیت شروع مریک۔ اِرا گڑا اسرکہ اول تو دا اسکہ کہ ہرا گڑافتے اوفک تینا دے دے ئنا انت ٹی استعمال کریرہ دوٹی ہلکرہ اوفتا کاریم ہلکرہ ہمو گڑاتے پٹین ہُرن تو ہراکہ اولیکو بندغاک اسرکہ اوفتے تو نہ رکابی اس نہ دہننگا گڑاک اسرکہ ایتوتا نہ دہنو اوزار جوڑکروکو پین گڑا اسرکہ تو او ہنداخس غریباک اسرکہ کہ اوفتے انتس کہ دوٹی بسکہ او کریرہ تا او دا حد اسکا کہ پارہ کہ ننا اینو بھی ہراکہ مُر مُر خلقاتے ٹی رہینگوکا بندغاکو پائے او کہ بیچارہ غاک کبھی چوٹ ئے خنتنو چاہل ئے خنتنو لترئے خنتنو ہراٹائما کہ اوفتے نت ٹی پت ئس لگیک تو گڑا او نتے تینا مچہ گِر رہ ڈغار ٹی گرسا گرسا گڑا اوفتے کہ ہموڑے دا اوفتا دڑد سے یا نت ئنا ہُشنگ ئسے دا کم مریک۔ تو دادے اگر نن پٹین ہُرن تو ظاہرے اسہ بندغس کرینے خنانے تو اوکا پد دافک خنار۔ تو ہنداہی ہیتے ہراٹائما کہ ہلینہ نن برینہ ہُرنہ کہ بھئی تاریخ نا خواننگ کہ ارے دا آیا ننکہ ضروری ارے یا افک۔ تو تاریخ چونکہ بندغاک لکھانو ہراٹائما کہ نن پٹینہ ہُرنہ تا تو ننے ہندنو بھازا ہیت ملیک کہ ہرافتا باروٹ ننے خبرافک۔ پدا ولدانا ہمو ہیتاتے نن ہلینہ تخنہ ہراٹائما تینا دھرتی ئے اوکا پد دھرتی ٹی ننا انت گڑاک کہ ننے ملرہ ہموفتے ولدانا ہندافتے ٹی پٹینہ ہُرنہ گڑا ننے احساس مریک کہ بھئی دا بھاز بھلو امرو ہیت سے ۔داسہ گڑاس ننا ہندنو اریر کہ نیاڑیکو بیچارہ غاکو دا سیلہ دوٹی اے تا مَش ئنا دا ماسا تو سنو اسہ کنڈا اوفک تینا چُھنا تے کہ ٹوپ ئس گنڈرہ یا دست بند ئس گنڈرہ تینا چُھنا تے کہ یا کُوس ئس گنڈر ہ اسہ کنڈا ایلو کنڈا چھار میل او اوفتے بھی خوافرہ مُسٹمیکو کنڈا ولدانا او توسنو اوفتا مار ئس اوفتا عزیز ئس اوفتا قریب ئس اوفتا ایلم ئس کہ اوفتان مُر اے اوفتا اینو جدا دے او اویاتاتہ بھی بریرہ او تولک ہنداڑے لیکوس خلیک او تولک ہنداڑے شیئر ئس خلیک دنیا غا اودے اسل ہچ خبر افک او تولوکے اور ہرا ٹائماکہ او دا ہیتاتے خلیک تو گڑا او ولدا وخت وخت تاریخ نا ہیتاتے بھی ہتیک تاریخ نا ہندنو بھازا ہیتاک اریر کہ ہرا اینو کتاباک متوسہ یا اینو ہندا گڑاک متوسہ تو نن تو داگڑاک سر متوسہ دہنکہ اگر نن براہوئی تاریخ ئے پٹینہ ہُرنہ تو ننے کہ ارے بیبل نا شیئر نا نظر بریک ننے چانجل نا شیئر نظر بریک ننے ٹرونگڑ نا زیہا تفوکا شئیر نظر بریک ننے ہمو چُنکا غریب نا ہراکہ اونا چُنکو زمین ئس اسکہ اوٹی کوٹغ کریسس سینکُر بسس کوٹغ ئے تہ کُنگسس ہمو سینکُر نا شیئر نظر بریک ۔دا کل ہراٹائما ہیتاتے نن بننہ یا خواننہ تا تو دا خالی شیئر مفسہ بلکہ دافتا تہٹی اسہ بندغ ئسے نا اُست ئنا ہُشنگ بھی اوار ارے اسہ بندغ سے نا غریبی ننے دافتا تہٹی خننگک ہمو بندغ کہ ہرا ٹائما ہُرک دانگ ہُرک اینگ ہرا ٹائما کہ او چُنکو فصل ئس کریسس چائے کوٹغ ئس اسکہ چائے گلو ئس اسکہ چائے پین گڑاس اسکہ ماش ئس اسکہ تو اونا اسہ دا تینا چُھنا تے ولیفنگ نا باقاعدہ پیش بندییس بھی اسکہ ہرا مننگ کتو اور دا کل گڑاک ننے ادب ٹی ملرہ ننے داکہ ارے تاریخ ٹی ملرہ۔ دا مسر اولیکو ہیتاک(voice)ارٹمیکو ارٹمیکو ہیتے دا نمے پاوکہ ہراقصہ غاک ننا دہنکہ عرض ملک شاہ بخت اے یا تلخو نا قصہ غاکو دا بھی ننا زبان نا بھاز بھلو قصہ ننا راج ئنا باروٹ ننے بھازا ہیتاتے پارہ اور ہنداہی ہیتاک ننے دا کنڈا ہتیرہ کہ ننے نہ بیرہ دافتے خوانوئی اے بلکہ تینا بروکا نسل ئے بھی دافتے دافتا باروٹ پاروئی اے کہ دا انت او۔ اسہ چُھنکو ہیتس پیشتمک اور دا ہیت چُھنکا پدا ولدانا متلاتے ٹی بدل مریک۔ مدلامتلاک پدا قصہ غاتے ٹی بدل مریرہ قصہ غاک پدا بھلا سبخاتے ٹی بدل مریرہ سبخاک پدا کتاب ٹی کارہ۔ دا دافتا بنیادے ہرابنیاد کہ داکا شروع مریک نا کتاب نے تو بھی ہیت کیک کنا کتاب کنتو بھی ہیت کیک پدا ولدا نا دا کتاب ٹی ننا کنا دوی زندہ رہینگک دا خاطرا اگر نی لکھوس پٹوس خوانوس گڑا نی زندہ رہینگوس داسہ ولدا واپس دادے کہ نن ہتینہ تاریخا نن اسہ چُھنکو منہ کپی اگر پٹینہ جاگہ سے آ ہُرنہ تو نن پانہ کہ بھئی داٹی ننے ہفت ہزار ہشت ہزار سال اگر نن مہر گڑھ پٹنہ پائے با داٹی نہہ ہزار سال مُتکنو گڑا اریر۔ ہراٹائما کہ مہر گڑھ آ ننے چُنکو شڑ ئس ملیک اور شڑہ غا اگر ننے چُنکو رنگ ئس ملیک یا کسس ہنداڑے چُنکو سادار ئسے نا فوٹو ئس کشانے تو نن ولدا واپس کانہ تاریخ نا کتابا کہ تاریخ ننے دا نا باروٹ ہخس ملیک اور مُست ئنا اگر نن وختات ہیت کینہ جنگ مسنے بھی او نا زیہا تاریخ کتابس لکھانے اگہ جاگہ سے آ بھاز بھلو ویل ئس بسنے بوا نا بیماری بسنے ڈکھ بسنے بھی تاریخ دانا زیہا لکھانے اینو بھی اگر نن بندغاتے تو تینا اسہ سیالی ئس گنڈنہ بھی تاریخ نا زیہا گنڈنہ۔ اگر جاگہ سے آ متکنو سیالی ئس کائک بھی اگہ جاگہ سے آ متکنو تاریخ ئس کائک بھی تو ہمو نا وجہ آ کائک۔ اگر نن تینا زبانے واپس ہلین دانا اگر نن قصہ ئے شروع کین مکتبہ درخانی آن تو اوڑے نم ہربو کہ ننے اسہ ہندن گڑاس تاریخ لکھک اوڑتو اوار اوار ننے مذہب ننا عقیدہ نا خذمت بھی ننے ملیک۔ پدا نن کانہ کان جواہر آ دا بھی ہمو کتاب اے ہرا اولیکو ہرا دینی ادب اے اوفتے ٹی مریک ولدا واپس برینہ نن ایلم اخبارا واپس نن کانہ تو اسہ ننے پین کتابس ملیک ملا اُرا نا اسہ پین واپس برینہ کتابس ننے ملیک سُخن حق داسہ دا کتاباک اگر متوسہ لکھنگ متوسہ تو نن امر ولدا دانگی بسنہ دا ارٹمیکو تاریخ نا بھلا ہیت دادے کہ باوہ پیرہ باوہ نا پیرہ نا رسم ئے دود ئے تخوکا مار ہی اونا لائخا مار پاننگک، نواسہ پاننگک قول پاننگ اور ہراکہ دافتے گم کیرہ گڑا او دا پارہ کہ بھئی او باوہ پیرہ نا پن ئے گم کرے۔ پن ئے گم کننگ نن کہ ننا زمانہ ٹی باوہ پیرہ نا پن ئے مونی دننگ کہ ننے دیر پائک انت پائک۔(voice)ننے پارہ تو ہندا کتاباک پارہ ننے پارہ تو ہندا تاریخ پائک ولدا واپس نن کانہ اوکا پد ہراکہ نن پانہ کہ ہرا بندغاتا تولنگ بش مننگ ئے ہرا اولیکو وار بندغ پارے کہ بھئی کنے گڑاسے آ خطرہ ارے کنے نہار ئس بریک کُنیک یا کنے دا بھلا یخ اے گوریچ اے برف تمانے ای کاو جاگہ سے آ تینے ڈھکیوہمیشہ او اسہ غار سے ٹی ہنانے اور غار ننے اِرا جاگہ غا ملک اسٹ ئس ہمو کہ ننے مش ٹی ملیک اسٹ ئس ہموکہ ننے پٹ ٹی ملیک۔ پٹ ٹی ہراکہ ننے ملیک او ننے زندہ تخپک بلکہ او ننے آ زندے پُھلیک انتئے پٹ والا ٹی ہرا ٹائما کہ دیر ئس بریک بھلو پِر ئس کہ مریک نی ٹرجسہ کہیسہ ایٹی تہ ۔اگہ دیر افک خُشک اےتو دوشہ غاتا تیل تا نہارتا جاگہ اے ۔ اور ہرا ٹائما کہ مش ٹی کہ نی کاسہ تو مش ٹی نے ہمو غار ملیک کہ ہرا بالکل زیہا ٹے مش ٹی اے اور اوڑے عام سادارک بھی نے نے سر مننگ کپک۔ پدا ہرا ٹائما بندغ دا چائس کہ بھئی کنے دا گڑائے کپ کروئی اے کنے ہندنو گڑاسے نا ضرورت اے کہ ہرا مچہ تیز مرے او اولیکو وار خلے خل ٹی خلک پِرغا اور ہراکہ او چُری پیشتما بندغ نا اولیکو اوزار ہمو اسکہ اور دا خل بھی اودے مش ٹی ملا ولدا واپس نن کانہ گڑا بریک پٹ پٹ ٹی بھی اراڑے جھلک وہانو دیرک وہانو اور ہموڑے ہی بندغاک مُچ مرسا مرسا مرسا بھلا شارک جوڑ مسنو اور دا دیرک بھی ہراکا بسُنو دا ہمے ہمیشہ دا دیرک کہ ارے مشتا پیشتمانوہراڑے مش مسنے چشمہ ہنداکا پیشتمانے داکا کہ چشمہ پیشتمانے گڑا ہنسا دا بندغاتے دا زندگی نا بنیادیئا سامان تے ترسا کرینو۔ دا ارٹمیکو ہیت دادے کہ قوماتا بھی زکر بریک کہ ننا ہراکہ دوداکو رسماکو رواجاکو داڑے نم کرۤوی آ خیر ئنا باروٹ ضرور بنورے کہ اسہ کِرۤو ئس بندغس اودے دُودیفیکہ پاریکہ نے خلیوہ دا خاطراکہ چُھناتے دا خُلیفیسس دا کِرۤو نرۤسا نرۤسا ہنا اسٹ اسے نا بُھنگی ٹی پیہا بھنگی نا خواجہ ہُرا کہ اسہ بندغس جُلو کرینے بسُنے ہرفینے ایہان تہ بھئی نی انتکہ بسُنس پائے دا کِرۤو کنا چھناتے خُلیفینے خلیوہ تہ پارے نی دادے خلنگ کپیسہ دا خاطران کہ داسہ دا کنا اوتار ٹی بسُنے کنا باہوٹ مسنے۔ اور دا کِرۤو نا بچفنگ کہ ہموڑے ہنداخس جنگ مس کہ بھازاک ہشت پارہ بھازاک نہہ بھازاک یانزدہ پارہ بندغ خلنگانے ہمو کِرۤوی آ خیر اینو اسکا داڑے سانی اے۔ پدا ایلو ہیت دادے کہ انسان انتس ہیل کرینے (voice)اللہ تعالیٰ انسان نا اُست ٹی دا گڑائے تخانے کہ ہر گڑائے ای پٹیو ہُرو کہ دا امر مریک خلے خل ئنا زیہا درے خوشکا خوشکا ہرا ٹائما کہ خل تیز مس گڑا ہُرا کہ یرہ چُپ کیس دا خل ئٹی ہمو طاقت ارے کہ داخل ئے تیز کیک۔ ہرا ٹائما کہ خل یا آئن اِرا آئن لگار پدا تیرونک ئس کریر گڑا او چائس کہ چُپ کیس کہ دادان خاخر پیدا مریک۔ دا کل گڑاک ہمو اسرہ کہ کہ ہرافتے نن اگر بروکا ننا بندغاکو دافتے پان تو امر پان تادا دا ننے تاریخ ٹی ملک۔ ہرا ٹائما کہ نن پین کانہ ہُرنہ تو انجمن ترقی اردو علی گڑھ کہ ارے اسہ کتابس شائع کرینے فنِ تحریر کی تاریخ اوٹی دا لکھانے کہ اولی ٹی بندغاک ہرا ٹائما کہ لکھنگ نا رواج کہ الوکہ دود الوکہ گڑا اوفک ہندا وڑٹ تینا ہیتاتے تینا بروکا بندغاتیکان سر کریرہ۔ گڑا ہراڑے کہ جاگہ سے آ ہنارہ سفر ٹی ہنارہ جاگہ سے ہُرار کہ بھئی داڑے اسہ مچھ ئس بھی ارے یا داڑے ننے اسہ پِسۤی ئس ملیک یا ہندنو مش پسی ئسے یا کنوکو گربُست ئسے یا پین گڑاسے کہ ہرادے او کُننگ کیرہ گڑا او ہندنو ہموناہی ہموہی گڑائے کشاکہ ہموڑے خل ئسے آ یا ڈغار نا زیہا کشاکہ تہ کہ ایلو برے خنے ہُرے تہ اور ہنداخہ ہی داڑان اودے دا اطلاع مِلنگ کے کہ بھئی داڑے دا گڑائے او پُٹے ہُرے تہ او بینگنو بندغس مرو لنگڑو بندغس کُنے داڑے مچہ ساہی کے اوکا پد واپس تینا توشہ ئے ہرفے ایلو سفر تے راہی کے راہی مرے ۔یا اگر خناکہ کہ داڑے بھئی بھاز بھلو نہارسے بندغاتے کُنیک چٹ کیک دا کُبینو جاگہ سے داڑے بندغاتے خُلیف خُلیس ہرفک داڑے تو او گڑا ولدانا واپس ہنداہی وڑ ئنا گڑاس ہموڑے کشاکہ ایلو کہ بندغ بسکہ او بھی ہُراکہ کہ بھئی دا گڑا داڑے بھاز خرابے اور کنے داکا نروئی اے دے کروئی اے کشوئی اے تینے تو گڑا ہندن نراکہ۔ ہندن وختس بھلو وختسے کا کہ ہنا ہرا ٹائما کہ بندغاک تہ ہُرار کہ بھئی دا تو اسہ بھاز جوانو کاریمس اف دا خاطران کہ داد اسٹ تو وخت بھاز خواہک ارٹمیکو ہر جاگہ غا دا گڑاک بھی مفسہ مسٹمیکو وا وختس پِر بھی کیک تو دا پِر ٹی نی ڈغار نا زیہا گڑاس کشاس تو دا کائک انتئے ہندنو اسہ چشخ ئس مف ہرا چشخ باقاعدہ اسہ ہیتسے ظاہر کے ہرا ٹائما کہ دا چشخاتے کہ کشنگے شروع کریر گڑا دافتے بڑز کریر شیف کریر دافتا زیہا ٹک بنار دافتے ولدانا چوٹ کریر دافتے راست کریر اِرٹ ئے ملفیر مُسٹ ئے ملفیر گڑا دا نا ننا لوظاک دا کل ودی مرسا اینو ننے کتاب نا صورت ٹی ملرہ اور ہندا ہی گڑا تا ہمو تاریخ ننے اینو ملک کہ ہرا اسہ بھاز کہ پنو ئسے آ مہالو لکھارہ ہیروڈوٹس پارہ تہ کہ او ٹائما کہ کاغذ نا استعمال کہ اولیکو وارچینا شروع مست متویسس اوکان مست ئنا ہیتاک دا برسا برسا برسا اینو نن توسنن اینو اگر نن پیلولتک زمانہ نا ہیتے کینہ میسو لیتک زمانہ نا ہیتے کینہ بیستُ پنچ ہزار سال سی سال مُست ئنا ہیتاتے کینہ یا اینو غارتے ٹی کہ ہرا ننے گڑاک ملرہ تو دا کل ہموفتا ہی وجہ غان ننے مِلنگ ٹی او۔ داسہ نن کانہ ننے وڈھ ٹی کہ ارے پلی ماس ٹی ننے بھازا فوٹوک ملرہ اور ہنداہی گڑاک ہرا ٹائما کہ نن اسپین ٹی کانہ فرانس ٹی کانہ نن ہمیڑے بھی مل ننے بھی ہمیڑے بھی ملرہ اور دا اسہ ہندنو ہیت سے کہ ایڑے بھی بندغاتے مال تے تو اوار شکاریئو جانوراتو اوار کشانو داڑے بھی ننے ہمو گڑاک خننگرہ ایڑے بھی خیسُنا رنگےاستعمال کرنو داڑے بھی رنگ خیسُنائے اور ہراکہ چاہوکاکو پاروکاکو او پارہ کہ بھئی چونکہ دا ہموہی خل اے خیسنا خلان دافتے ہی نُسانو پدا ہندافتے جوڑ کرینو رنگ دافتے کشانو تو ہندا خیسُنا خل ایڑے بھی ساڑی اے ہندا خیسنا خل داڑے بھی ساڑی اے لیکن ایڑے داسہ اوفتے باقاعدہ بند کرینو کہ ہراکہ بھلا صرف بادشاہک ملکاتا اریر ہموفک ہی اِننگ کارہ اوفتا ولدانا نقل ئے پین جاگہ سے آ جوڑ کرینو ہمو نقل ئے تہ بندغاک کارہ ہُررہ اور ننا اینو اسکا ہندن پر تے ٹی دے تے ٹی گوریچاتے ٹی ہنداخس تمانو کہ کھریئاس کائک اسٹ ئے تا ڈھیرفک یا چُھناس کائک خل سے تا پرغک یا عام بندغ دافتے اسل ہچو نظر سے ٹی ہُرپک کہ دا انت اریر یا افس۔ دا کل ئے ہرا ٹائما کہ نن دانگی تاریخا کہ ہتون دا کل ئے ہرا ٹائما کہ نن لکھون مونا ہتون پدا ولدانا دافتے ایلو بندغاک کہ خوانور پدا ولدانا ایلو بندغاتان پد ولدانا دا باقاعدہ اسہ سائنسی وڑ سے ٹی پٹ پول نا باقاعدہ حد ٹی کہ شامل مرور گڑا اوکا پد ولدا نا نن دنیائے بھی پاننگ کننگ کرون کہ بھئی ننا بھی اسہ تاریخس ارے ننا بھی ہنوکاک کہ ارے او بھی دنیا تو اوار اوار ہموخس افال اور گشاد تخارہ ہرا افال اور گشاد نا اینو دعویٰ کیک تہ اینو اسپین والا تا کیک تہ اور ننا بھی خل ؤ مش ؤ جھل ؤ جھر اینو بھی ننے ہموخس ہی گڑا پارہ ہخس کہ تاریخ نا باروٹی گڑاک پارہ تہ داکہ داگڑا بھاز ضروری اے کہ ننا ہراکہ خوانوکا لکھوکا خواجہ گودیک اریر دافک مونا بریر اور دافتے سمجھر اینو دا گڑاک نن تو اریر پھگہ گڑاک دا ننتو مروفس داڑے لوم من اسہ تحریر سے اسہ دے ہنک دانا زیہا پیہنو رنگ خلکنو اسہ دے ہنک دانا زیہا خرۤنو رنگ خلکنو اینو اسہ دے ہنک دانا جاگہس ارے جاگہس افک اگر دا ہندا ہی گڑاک دا حالانکہ چھار صد سال مُتکنو گڑاسے بھاز متکنو گڑاس اف۔ اگہ چھار صد سال ئنا گڑا بھی ننتو اینو محفوظ مننگ کپک تو گڑا اندازہ کبو کہ چھار ہزار یا ہشت ہزار یا نہہ ہزار سال مست ئنا گڑا تے نن ہمر محفوظ کرون۔ داڑکن کل آن بھلا ہیت دادے کہ ای پاپر کہ ای اٹ ای پاپر بلکہ ای دا پاو کہ بھئی او گڑا نا پیرہ کننگ کرینے تہ اے بندغ نا کرینے تہ اے نا ڈاڈا کننگ کرینے تہ ہرکس نا کہ کرینے تہ لیکن اونا پد نی اُس اونا پد ای اٹ۔ اور دا بھی ممکن اے کہ اونا پد گڑاس ہندنو اریر کہ اینو دا علاقہ ئے اِلانو ہنانو پین تین اینو دا زبان ئے پاپسہ پین دُوی سے ٹی ہیت کیرہ اینو تینے قوم ئنا پاپسہ پین قوم ئسے نا پارہ دا گڑاک ہچو درجہ تخپسہ بلکہ درجہ ہمو گڑائے کہ ہرا ساڑی اے دا ٹائما اور ہرانا ساڑی مننگ کہ نا اور کنا وجود نا ہی داٹی ضمانت ارے ۔اگر دا گڑاک اریر تو ای نی ارین اگر افس تو پھگہ دا گڑاک ننے آ ہنور پدا دافتے دنیا نا ہچو طاقس ولدا ودی کننگ کپک۔ شڑ ئس پنا ہنا ہنا اگر غار ئسے ٹی گڑاس لکھوکے دادے اگر کس ڈھرفے دا گڑا ڈھرنگا واپس دا واپس بفک اگر جاگہ سے آدمب سے آ ہندنو گڑاس پیشتمانے کہ ہرا ننا ہی باوہ پیرہ نائے اگر دا کائک جاگہ سے آ سودا مریک او گڑا خواجہ کبھی دا پاپک کہ بھئی دا فلانی نا دمب آ پیشتما یا فلانی کنے ملا تہ یا فلانہ علاقہ نائے او دا گڑائے پاپک گڑا او دیک تینا کیک تہ دانا افالی ئے دانا گشادگی اے دانا عظمت ئے دانا اہمیت ئے دانا دعویٰ ئے گڑا اونا ہی ملکیت کہ ارے ثابت مریک پھگہ ای ہخس بھی افال گشاد والا مریو ہخس بھی طاقت والا مریو ای دادے تینا کننگ کپرہ دا خاطران کہ کنتو اونا ہچو ثبوت افک اوتو اونا ہر گڑاغان ثبوت ؤ ساڑی اور موجود اریر۔ دا ہیتاک کہ ارے ہمودو کہ ہرافک ننے اینو بھی پارہ کہ تاریخ خوانبو اور تاریخے ہندن خوانبو کہ تاریخ ٹی کس ئنا بدیک کپبو اور ہندادے کہ کس دا پاپ کہ فلانان نفرتے کنے نہ بلکہ اصل ہمو وختا ہیت مونا بریک کہ ہرا ٹائما نی بیرہ بیرہ تینے بندغس سمججھ اور بالکل تینا اُستے صفا کر خوان تہ تو ہر حقیقت نا مونا بریک۔